Woodi babal habbego be fistaago mi heban ko fistata dum nden mi fista ko jogi dum mi hoosa jei mi yidi canjaago man mi wada nden mi habbita dum.